मैनी वातना अलग अलग जवाब जोड़े। कि अनुवान्सिक बदलाव कदी करनो है। भीमारीन इलाज जोड़े नम जातने दोस्टने। रोक थाम होई जीवन मे। <hesitation> गुण होधा है सुधाराव है जीवन वारो कोई है। कदी एरं पुर्यांडी चेहरां काई बदल नहीं है कल। कर नहीं काई है गेर <hesitation> उद्देश। से गलत करवा है तेर को है ता अनुवान्सिक। बदलाव अमिर बदल है होई ते सामाजिक। <hesitation> आसमानत बड़ से गलत। करवा है संतुलन <hesitation> बनावनं। जो हस्तक्षेप कर से थे तेरं ते जो आगजाईने। गलत परभाव होड़ा है ते जो गलत चेह एर। उप्योग बिमारी काई करना बदल रोक्था बदल। करती वार बाईकी दूसरों गलत होई सके।